Kuchonnrita ña na cuenta ña to nene nrivinri a dachonri lia nunguan dachonri, ta kuchonnri nrutejan, chí nrutejan ta hu u un. keva ña dachonri xhinta ñana kuchonnritá xhi nrutejan ngu ruteva.